Sohõ miro no araŋ na ay hã matekaŋ a hinfaano go da. Miro wo, da go ni se a hinfaano ga baa gumo. Zama da go ni se, da ba ɲwaari no ni ɲwaa, ni ga za kin mayo guna matekaŋ a go hala a go ni mayo gaa, wala mo a sino. Da goono ni di ni ga tuusu ka'ka ni di ni ga hamo din ka no ni ga za kin mo hara guna da zibi no ni ga di, da kusa no a ga ni ga di, da sinda mo ni ga di. Amma da si ni se haikulu kaŋgo ni mayo ga wala ni moo hara ga ni si diya. Barfo bunbo ba a ga ɲumay no, kala da a koy da naŋkaŋ a ga ɲumay da iŋga ma di naŋkaŋ hanan da naŋkaŋ man hanan. Boray kaŋ ga ba ma, baakasinay kulu ga koy wadin tey. Toh ni di mo, hayay kaŋ, hinfaanay kaŋ a ga te i ga baa gumo, adam-izey se, matekaŋ i ga te da. Ni di din gonda baani samay no ni ga bo, ni ga guna haikulu kaŋ ni tun ni ga za ka guna. Wayborey bumbo di tun iŋga no i ga za igiŋgay moo harayay, haikulu kaŋ i ga te iŋga no i ga gway da. Toh ya alborey sohõ barfoyaŋ ba saajo ra no i go bar-bare daŋga fulaŋay yawo a goono i se ikayna. Wayborey mo i hisuwa i beero i ga gway da i ga muraadu te da, zaŋka kayna ga i beeri ga iŋga no i ga gway da. Amma din sinda ni di ni si ma a kaani zama ni si du kin moyduma guna ka di matekaŋ a ga te balle a ma boori.